құрметті тыңдаушы оян батыр подкастына қош келдің
бұл өзін өзі тану мен бойдағы жігерді шыңдаудың мақсат ететін сұхбат алаңы
біз қоғам мен заманға лайықты болудың амалын іздеп өз жолымыздан адасып жатамыз
кейде өзгенің алдында абыройлы болып қалу үшін бөтен мақсат көздеп біреудің қолдауын күтеміз
тіпті әр түрлі кейіпке еніп жан қалауымызға құлақ түрмей жүреміз
солай күннен күнге өзімізге және түп армандарымызға қиянат жасаймыз
бұл подкаст өмірге жаңаша қарайтын ішкі еркіндікті аңсайтын жандарға арналған
біз тұрмыс ережелерін қабылдамай дара жолмен өз бақытына ұмтылған адамдармен әңгіме құрамыз
өзін өзі тану тұлға ретінде даму жолдары жайлы ой алмасамыз
сен жалғыз емессің оян батыр екеніңді таныт
барлықтарыңызға сәлем
сіздер файнд ю би подкастының қазақша эпизодын тыңдап отырсыздар
осы уақытқа дейін көптеген сұхбаттар болды
және бұл подкаст әлдеқашан өз тыңдармандарының көңілінен орын тауып та үлгерген болатын
ендігі де подкастың тек аудиториясын кеңейтіп қана қоймай қаэақ тілі контентке өз үлесін қосу мақсатында қазақша эпизодтар шығарылмақ
ал дәл қазір сіздермен бірге подкаст жүргізушісі мен алтынай
жалпы ең алдымен подкаст дегеніміз не және де бізді қалай және қай жерден тыңдауға болатынын айтып өтсем
подкаст бұл біздің еліміз үшін сөзсіз жаңа дүние болып табылады
алайда көптеген елдерде әсіресе ақш европа елдерінде подкаст ол өте танымал түсінік болып табылады
және осы мемлекеттерде подкаст бағдарламасының саны және түрлері өте кең таралған
жалпы подкасты әр жерде және әр уақытта тыңдауға болатын өзінше бір радио бағдарлама десек те ііі болады
аудиофайлды өзіңіздің смартфоныңызға планшетке немесе компьютер ноутбугіңізге жүктеп кез келген уақытта тыңдай аласыз
ал біздің файнд ю би подкастын қай жерден тыңдай алатындарыңызды айтсам егер де сізде ііі смартфоныңызда айос бағдарламалық жүйесі болатын болса
сонда сіз оны подкаст қосымшасында таба аласыз
яғни іздеу бөлімінде файнд ю би деп жазсаңыз біздің подкасты таба аласыз
сонда тіркеліп қойсаңыз онда автоматты түрде біздің эпизодтар жүктеліп отыратын болады
егерде сіздің смартфоныңызда андройд бағдарламалық жүйесі болатын болса сіз тичеррадио
немесе подкастин радио эдит қосымшаларын жүктеп сол жерде файнд ю би деп іздеу бөліміне жазу арқылы біздің подкасты жаза аласыз
және де тіркелу арқылы біздің эпизодтарды келесі ы автоматты түрде жүктеуге мүмкіндік аласыз
сонымен қатар бұл подкасты спотифай бағдарламасы арқылы да іздеп тауып ы жүктеп тыңдасаңыздар болады
және де жақын арада файнд ю би подкастың в контакте әлеуметтік желісінде тыңдау мүмкіндігіне де ие болдық
алайда сізде мобильді құрылғы емес жалпы компьютер немесе ноутбук болатын болса сіз біздің эпизодтарды файнд ю би нүкте ком сайтынан
немесе ютубтан файнд ю би деп іздеу арқылы тауып біздің эпизодтарды тыңдай аласыз
сонымен қатар егер де біздің эпизодтардың тақырыптары жалпы біздің ііі кейіпкерлер сіз үшін өте қызықты болатын болса
әлеуметтік желілердегі біздің парақшаларымызға тіркеу арқылы сіз осы тақырыптарды эпизодтарда болған әңгімелерді бөлісіп талқыға сала аласыз
әлеуметтік желілерден бізді дәл солай файнд ю би деп іздеп таба аласыз
ал енді бүгінгі эпизод кейіпкеріне келетін болсақ
бүгінгі эпизод кейіпкері ол өте қызықты адам
қандай өмірлік өзгерістер мен қиыншылыққа тап болса да оны сабақ деп қабылдай білген
және әр сәтінде дұғада болып сабыр еткен
кезінде қызықтарын жайдарманнан яғни квн нан бастап сосын пікірсайыспен айналысып тіпті жастар саясатында кызмет атқарып
соныңда ақиқат жолында өз бойындағы батырын діннен тапқан әбілқайыр жұматаев
жайдарманшыдан исламтанушыға айналған әбілқайыр ағаның оқиғасы барлықтарыңызға қызық болуы мүмкін
бірақ бұл эпизодта қызықтан гөрі тағылымды дүниелер көп дегім келеді
ендеше бастайық
сәлеметсіз бе біздің подкастқа қош келдіңіз
ең алдымен өзіңіздің есен амандығыңызды сұрасам аллаға шүкір
әбілқайыр аға баршамызға түсінікті болу үшін бірінші өзіңіз кімсіз немен айналысасыз
ыыы оқисыз ба әлде жұмыс істейсіз бе
жалпы өзіңіз туралы толығырақ айтып кетсеңіз
есімім әбілқайыр болады ыыы әбілқайыр жұматаев
нұр мүбарак университетінің магистрантымын
ааа әдетте қатарынан қызмет жасай береміз бірақ кейінгі уақытта ы дессертацияға көбірек көңіл бөлу үшін ы қызметтің барлығын ыыы уақытша қоя тұрдық
қазір бірыңғай тек осы дессертация жазумен айналысып жатырмыз
жалпы өзіңіз қай жақтансыз
ыыы бұрын немен айналыстыңыз
қандай қызығушылықтарыңыз болды соған тоқталып өтсеңіз кішкене
ыыы негізі ыыы мен қызылордаданмын ы тоқсан екінші жылғымын
ыыы уақытысында ы екі мың сегізінші жылдың наурызында ы біз пікірсайыс ы бағытында үлкен бір қозғалыс бастадық
оқу орнында жетекші болдық
кейін аз уақыттың ішінде ы сол облыстық орталықтың қазақ лигасы жетекшісі болдық
ыыы кейін енді осылай кете берді ары қарата
тура сол орталықтың бара бара кейін атқарушы төрағасы болдық
ааа телевиденияда жұмыс жасадық аздаған уақытша өзіміздің бағдарламамыз болатын осы ой дода деген осы пікірсайысқа қатысты
а шәкірттер дайындап шығардық сол жақта төреші болып өзіміз қызмет атқардық
ыыы кейін енді ішкі саясат басқармасында жұмыс жасадық кішігірім ааа
бизнеспен айналыстық
ыыы негізгі мамандығым программист мамандық бойынша да біраз жұмыс жасадық
ммм кейін барып енді алланың қалауымен нұр мүбарак университетіне түстік жиырма екі жиырма үш жасымызда мхм
қызылордада қорқыт атада оқыдыңыз ғой
екі оқу орнында оқыдым негізі қызылордада жүрген кезде
ы кейін барып мамандығым бойынша біраз уақыт жұмыс жасадым бірінші мамандығым программист
ыыы назарбаев ы мектебінің ыыы қабылдау комиссиясында жұмыс жасадық
ыыы программист ретінде жұмыс жасадық аудармашы ретінде жұмыс жасадық
ыыы жалпы ол мамандықты да біраз ыыы пайдаландық десем болады
негізі енді ол менің бір ата ата кәсібім сияқты өйткені әкем де программист информатик мұғалім
қазір назарбаев мектебінде ыыы оқытушы болып жұмыс жасайды
сондықтан да енді ол бір былайша айтқан кезде біздің қанымызда бар мамандық шығар
яғни сіз мектеп бітірген кезде ыыы ата анаңыздың тарапынан мамандық таңдауға қатысты қандай да бір міндеттемелер болған жоқ қой иә
мысалы ата аналар ыыы менің балам инженер болсын дәрігер болсын яки мұғалім болсын деген секілді ыыы балаларын бағыттаватады кейбір ата аналар тіпті балаларын міндеттеватады
осы мәселе сіздің ііі отбасыңызда қалай болды
қандай да бір міндеттеу немесе қайтсең де грантқа оқуға түсуің керек деген секілді мәжбүрлеу болған жоқ па сіздің тарапта
енді ол жағынан мен үлкен былайша айтқан кезде жолым болды деп айтсам болады альхамдулилла
өйткені әкем де шешем де негізі ата анам екеуі де мұғалім асылы педагог
әкем тарапты тіпті бір өзі тоғыз ағайынды ма соның төрт бесеуі педагог сондықтан әкем бір ыыы өзі бала тәрбиесінде негізі жақсы керемет бір кісілердің бірі негізі альхамдулилла ол кісіге қатты қарыздармын
ол кісі бізге бір ешқашан бір міндет қойған емес сен бұлай жасау керексің андай болу керексің мынаны жаса мынаны жасама деген секілді тәрбие беріп бағыттайды
ал бірақ бізден бір талап етіп сен міндетті түрде программист болуың керек деген нәрсе болған жоқ
керісінше бір ыыы маған бір еркіндік бергеннің себебінен шығар бәлкім деп ойлаймын бір
қанша қимылдағанмен де бәрібір де жаңағы ұяда көргенін іледі дейді ғой
тура соның әкемнің бір кішкентай кезінен бастап бір қызығушылығын жаңағы жаңа технологияларды меңгергендігін басқа оның барлығын көрген кезде бір іштей негізінде жанасың асылы өйткені әкең сен қанша айналмасаң да ол сенің үлгің де
сондықтан енді бір алланың қалауымен сол кездері бір жолымыз болды
еще бір қазір ыыы программистер болатын болса бір жақсы бір бірден тани қояды бір пентиум бір компьютерлері болатын уақытысында
мхм пентиум бір дегеннен ол мүлдем ерте замандардағы бір мектептің кезіндегі компьютерлер ғой
сол компьютерлермен жаңағыдай ыыы веб сайт жасап сол кездің өздерінде сондай бір
соған әкеммен бір ақылдасып сөйлесіп әртүрлі бағыттарды талқылап мамандықты меңгеруге тырысып бір ортақ тақырыпты талқылаған енді шыны керек үлкен бағыт негізі
мхм сондықтан бір ы мамандығымды бір жек көрген қиналып қалғаннан тастап кеткенім жоқ
керісінше керісінше бір үлкен құндылықтарға талпынудан келіп туындады ол
өйткені енді мен нұр мүбаркқа түскен кезде әке шешем де түсінген жоқ асылы
не үшін олай деген сынды өйткені назарбаев мектебіне жұмысқа шақырған болатын
собеседование өтіп қойғанмын
ыыы мың мың жарым доллардай ақша уже кәдімгідей айлық тағайындалып қойған
оның үстіне мен бір жылдық бір жобам біткен болатын бір кісімен бірге жұмыс жасаған соның нәтижесінде маған ы бизнеске инвестиция құйылу керек болған
ыыы үйленейін деп жатқанмын былайша айтқан кезде үйдегілер түсінбеді шыны керек
оның үстіне уже анамыз қайтыс болған әжеміз қайтыс болған
әкемізді екінші мәрте ііі үйлендірген болатынбыз енді ол кісілер мүлдем енді түсінбей қалды шыны керек қалай не болғанын
бірақ енді айналып келген кезде өзі ақша деген сын нәрселер құндылық емес қой асылы инструмент қой
ыыы кейін барып мамандық алмастырғаннан кейін де мысалы ретінде одан да көбірек ақша таптық одан да үлкен де атақ қызмет басқа нәрселер де болды
бірақ енді альхамдулилла ешқашан да өкінбейді емеспін негізі бір андай бір аса бір діншіл болғандық емес бұл жерде
бұл жерде бір жаңағы ы көңіл тыныштығы ғой айналып келген кезде адамға бір ләззат сыйлайтын ше
ы шәкірт бір ағартушылық қызмет сен бір қоғамға бір пайда тигізіватқаныңды көру
әрі оның үстіне енді біз сізбен қазір пікірсайысшылар ретінде мен ойлаймын бір ақпарат көздерінің сенімділігі деген құндылықты қатты сезінеміз деп ойлаймын да мхм
дін дін ол на самом деле ақиқат та яғни ол бір жағы артыңда бір сенімді бір ііі мықты ақиқат тұрған уақытта сен көңілің де тыныш қой
сондықтан осылай бір әкеміз қолдады
ешқандай да бір қысым басқа болған жоқ
и ол кісіге осы үшін қарыздармын
жалпы әбілқайыр аға сіз өзіңіз осы дін жолына қашаннан бастап келдіңіз
қай кезден бастап мектеп кезіңізден бе әлде ііі студент кезіңізден бе
себебі қазақстанда менің білуімше жастардың дінге бет бұру процесі осы соңғы жылдары ғана белең алып жатыр
ыыы бірақ сіздікі одан ертерек болған секілді
сол қалай болды сол жағы сол жөнінде айтсаңыз
негізі енді қазақ асылы енді мұсылман ғой мен өзі ііі қазір ғой енді қазір дін деп жаңағы анау деп мынау деп басқа деп жаңадан бір конвенция жаңадан бір толқын алып жатқаны асылы
иә ата мен әженің қолында өскенмін кәдімгідей
ыыы атам мен әжем намаз оқымаса да атам ыыы военный әскери кісі болатын
жаңағы дастархан басынан құран оқымай тұрмайтынбыз
ыыы үлкендерге деген сыйластық деген қатты сақталатын
жеңгелеріміз апаларымыз егер жаңағыдай хиджап басқа не кимесе де орамал тақпай келетін болса ия болмаса шалбар киіп келетін болса әжеден таяқ жейді
ыыы әжеміз сондай бір енді қарапайым қарапайым бір кәдімгі орташа отбасы ғой
тек біз қара шаңырақ болғанымыз болмаса
кейін барып бара бара келе анам намаз оқыды бір өзі ауыратын көп
сол кезде анам намаз оқып жүріп сол кісінің бір себебі болған шығар бәлкім
ыыы білмеймін енді оны бір анықтап ашып айту қиын ол кезде
бірақ енді әйтеуір көңілде бар болатын
сонымен бір күні қарындасым қысты сен қашан намаз оқисың деп
өзі де намаз оқымайды асылы бірақ енді қашан намаз оқисың деп қысты мені
жаңа жылда жетіп алайын осыдан дедім
сонымен енді еркек болған соң жеттік жаңа жылға жаңа жылда бастап кеттім
анам намаз оқиды сол кісі көрсетті содан әйтеуір басталып кетті ғой
ааа жақсы бастаған екенсіз
жалпы мұсылмандарда қандай да бір өзгерістер жалпы сондай бір ііі дүниелер рамазан айында болады ғой
ал сізде жаңа жылдан басталғаны өте қызық екен машалла
ол кезде енді қазіргідей нәрсе жоқ ол кезде көп адам намаз оқымайтын асылы әрі ол кезде бір намаз оқысаң террористсің деген әңгімелер жоқ болатын мүлдем бір басқаша заман басқаша тұғын
енді біз намаз оқыған кезде де бір ешкім шошып қарсы алған жоқ керісінше молодец деген сынды
оның өзінде де бір бізде бір аса бір қатты бір білім болған жоқ
тек бір намаз оқып жүргеніміз ғана болмаса асылы ы басқа адамдар қатты айырмашылығымыз негізі ол кезде болған да жоқ негізінде
яғни мектеп кезіңізден бастадыңыз ғой
жоқ екінші курста ыыы колледждің екінші курсында
әбілқайыр аға енді қызылордадағы оқыған кезіңіз туралы толығырақ айтып берсеңіз
ы сол кездері жастар саясатымен де айналыстым дедіңіз қызылордада
қандай жобалармен айналастыңыз нақты
ыыы сол кездегі амбицияларыңыз мотивацияларыңыз мақсаттарыңыз қандай болды сол жөнінде
енді иә шынымен де өте қызық тақырып өйткені енді көп жастардың басынын сол бір сол буынның басынан өткен екен мен бара бара бір байқағаным
ыыы бәріміз де квн нен бастадық
квн ойнадық мектеп кезінде
иә квн ойнадық шын мектептің кезінде квн ойнадық сол кездегі әлі суретке шейін бар
сол кездегі әзілдерге кездесіп қалсақ айтып тұрамыз
кейін колледжге түскен кезде сол квн ді жалғастырғым келді
өйткені ұнады адамдардың алдына шығып сөйлеу басқа деген сын темалар маған әрдайым қызықты болатын
сөйтіп жүрген уақытта ыыы бір команда басшысымен екеуіміз басымыз піспей қала беретін енді
болады ғой сыйыспай қаласың жаңағы екі қошқардың басы деген
сөйтіп жүрген уақытта бір ыыы дұға тіледім мен ол кезде өзім намаз оқымаймын бірақ енді бір сондай бір ситуациялар болып қалды
барлығы дұға тілеватты сосын менде дұға тіледім иә құдай мені осы команданың капитаны қылшы деп
енді сондай бір дұға енді балалық енді білмеймін
сөйтіп жүрген уақытта алла маған одан да жақсырақ нәрсе берді

мені басшысы қылып қойды қасымда досым бар болатын асылхан деген
ыыы екеуміз сол оқу орнында бастадық пікірсайыс қозғалысын

кейін барып сол жерде жүріп ыыы костюм шалбар кие бастадық
бұрын костюм шалбар мүлдем кимейтінмін негізінде
бірақ ыыы сол жерде пікірсайысқа араластық
ыыы шәкірт тәрбиелей бастадық
өзіміз қатыса бастадық біз үшін бір енді жаңа бір нәрсе болды
асылы ол кезде қызылордада қандай бір анық бір ережелер де қалыптаспаған болатын бізге бір толыққанды кейс деген түсінікті үйреткен жоқ ешкім түсіндірген жоқ та
яғни біз бардық барлығымыз жиналып дебат деді жақсы дебат тек барып жаңағы пікірталасып сөйлей беру ғана болған
кейін барып жаңағы республикаға шығып әртүрлі форматтарды алып келіп қызылорда әкеп таратып ы шәкірт тәрбиелеп пікірсайыс саласында біршама уақыт солайымен жүрдім
ыыы біз біздің жаңағы бағдарламамыз болды ой дода деген
сәбит деген ұстаздарымыз болды ардақ деген ұстаздарымыз болды жандос деген ұстаздарымыз болды аралбек боранбаев қазір қызылордаға

жалпы ол кезде қорқыт ата университетінде бар болатын пікірсайыс бірақ ыыы облыс деңгейінде жоқ болатын
мхм облыс деңгейімен сол кездерде бір ыыы себеп болған асылы сол жаңағы сәбит жандос деген кісілер негізі облысқа қарай шығарған
сол кейін барып осы жастармен жұмыс жасап жүргеннен кейін барып ыыы бір ағамыздың бір туысқан ағамыз ұсынды
сен бір жаңағы бір ыыы мемлекеттік қызметтер жасап көргің келмей ме көрмедің бе бір орта көресің танисың деген сынды
оның алдында да өзі бөтен нәрсе емес қой деп бардық жастармен жұмыс жасау жөніндегі бөлімге барып түстік
сол жақта біршама уақыт қызмет жасадық осылай кейін барып енді барлығы жақсы ғой оның барлығы жаңағы жастар саясаты да жақсы басқа да жақсы
бірақ енді бір мамандықтың иегері болу керексің ғой

діни жағынан сен жаңағы таза ма көзқарастарың барлығы дұрыс па басқа ма сен қандай адамсың деген сынды тесттен бөлек те мхм
сол кезде сұраватыр қайтадан саясатқа бір нәрсеге кетіп калмайсыз ба деп
сол кезде өзімше ой жоқ мен ы ғалым боламын мен ислам дініне жаңағындай қызмет қыламын деп қоғамға қызмет қыламын деп өзімше болғанмын ғой
сөйтсем нұр мубарак университетін бітірген күні түстен кейін қызметке алып кетті ғой
барып қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қызметке кіріп кеттік бірден жұмыс жасап жүрдік
қой мен қайтадан жаңағы кететін болдым
серікбай қажы ораз қызметке шақырып сол жақта сол кісінің көмекшісі болып кеттік аяқ астынан

барып ақыр соңында бір жыл таза тек бірыңғай тек саяси ортада жүріп ыыы сол жақтармен қызмет жасап кеттік
енді былай ғой жаңағы мэг джейн деген сияқты авторлар жазады ғой осы біздің важные годы деген кітаптарын оқыған кісілер болса қазір түсінеді деп ойлаймын
ыыы біздің буынға тән де бұл
яғни өз өзін іздеу ше іздену ізденіс мхм
ы бұрындары енді кеңес үкіметінің кезінде жаңағы сен мектеп оқисың ыыы университет оқисың техникум оқисың сен жұмысың дайын жаңағы распределение болады
үй жүйеде бар да яғни сен қалай өмір сүресің саған шешіп қойған уже
иә сол жүйені сол үшін де бізге айтқан мектепті жақсы оқысаң жақсы жерге жұмысқа тұрасың басқа деген мхм
қалай болған қазақта сен жаңағындай і өсесің не қыласың қалыптасасың мал бағасың
ата кәсібің бар барлығы түсінікті де мхм
ал біздің буынға бір тән нәрсе де өзі іздену ізденіс
мен артқа қарай қараған кезде бір уакытта қатты ойым түскен
не үшін бұлай мен иә программистпін бе мен иә скипермін бе иә мен жаңағы аудармашымын ба иә мен квн щикпін бе иә мен рэпермін бе не болды мынау
қалай деген сияқты мен кіммін өзі деген сынды жаңағындай ыыы ізденіс бір артқа қараған кезде қалай бұл деген сынды
ыыы бір басқаларға қарайсың ғой жаңағы өмірлері бір жүйемен бір тап тұйнақтай сияқты да
өзіңе қарасаң анандай сияқты
бірақ келген кезде барлығы да жаңағы бір мозайка келіп бір жерге келіп түйісіп ыыы үлкен жүйе іске қосылып кеткен сияқты бір қызық сезім болды
өйткені мен қазіргі аудармашы ретінде мысалы ыыы аудармашы осылай жаңағы ізденістер жасаймын бір проектер жобалармен айналысасың
сол кезде байқаймын бүтін араб тілі ғана емес жалпы ағартушылық тәрбие бағыттарында интеллектуалды дамыту ғой негізі менің бағытым
яғни өмірлік миссиям осы да
жастарды интелектуалды тұрғыда дамыту тұлға қылып қалыптастыру
біз қазір жаңа квалификациялық орталықтарда оқу орнымызды ашу студенттерге квалификациялық бағыттамалар беру деген сынды жобалар жасаватырмыз ғой нұр мубарак университеті мхм осы жақта біздің қазір
айтайын дегенім қазіргі не істесең де сол кездегі қаншама айналысқан нәрселердің барлығы айналып келген кезде бір нүктеге келіп ұрады екен де
яғни өз өзіңнің іздеген ізденістерің бір босқа кетпеген екен де аллаға шүкір дейсің де
өйткені қазір алсам дейтін болса сен ол жерде бәрібір компьютермен жұмыс жасау керексің
бәрібір де сен адамдармен қарым қатынас құрасың
бәрібір де көптің алдына шығып сөйлеуіңе тура келеді
бәрібір де бір қағаздармен документтермен жұмыс жасауға тура келеді

бұндай нәрселер ыыы мэг джейн сол жаңағы енді қазіргі оқыватқан кітап болғаннан кейін бе басымда көп айналып тұр да мхм
капитал личностиде түсіндіреді ғой жаңағы сен айналысқан ұмытылғанды құрайтын нәрселер де яғни сенің програмисттігің сенің аудармашылығың
яғни адам өз өзін дамыта беретін болса андай бір емес бір мейлінше тіпті ақшасы аз аздау болатын болса да жаңағыдай бір волонтерлік
жаңағы қоғамдық жұмыстарға жастар саясаты мәселелеріне
ы жазу сызу сынды мәселеге документация
осы мәселелердің барлығына енді жас кезде араласып қала берген шынымен де жақсы екен мхм
өйткені мысалы бизнес ашамын дейтін болсаң на пустом месте ашып кете алмайсың ғой
сен біреудің жаңағы қолына кіресің де сол сол бағытта бір жыл жұмыс жасап көресің

тура сондай яғни опыт та отыз жасқа дейінгі әр нәрсеге ұрынып опыт жинай берген жақсы да
ал ақша ақша ақша не ол ақша сен егерде мықты маман болатын болсаң адам болатын болсаң саған сенеді саған адамдар сенсе саған ақша өздігінен келеді негізінде мхм
ііі біз бір ішкі саясат басқармасының басшысы бір уақыттары нұр мүбарак университетіне келген осы жерге сол кезде айтады да мен ешқашан жұмысты өзім іздеп барған емеспін деп ше мхм
маман болатын болсаң біз ойлаймыз программистер ей қазір көп қой бәрібір әркімнің есік алдында жүреді таныс керек анау керек мынау керек басқа керек деп
мен қазір бір де бір жұмысыма бір немен кірмеген екенмін де ақша беріп басқа деген сынды
қайта қайта қуалап жүріп мені жұмысқа алыңыз да алыңыз деген нәрсе ешқашан болмаған екен де
мейлі ол исламтану бойынша болатын болсын ыыы мейлі ол жаңағы бұрынғы программист ретінде болатын болсын
керісінше әртүрлі ұсыныстар көп
сол ұсыныстардың арасын таңдап жүретін едім мына жұмысты істегім келмейді
жаңағы ыыы жүрегіңнің қалауын жасаймын деген сынды жаңағы құндылықтарға талпынып ақшаның артынан қуаламай осылай таңдаулар жасауға мүмкіндік болады да
мхм яғни менің айтқым келгелі отқан қортынды тұлғаға салынған ақша тұлғаға салынған ақша уақыт мүмкіндіктер оның бәрібір де айналып ақтайды екен де өзі айналып келген кезде ше
мхм яғни сізде бәрібір де жоғары болады да
сондықтан бір жаңағыдай аз аз көрінген жаңағындай официанттық басқа не қызметтерге қарағанда официант қызметке енді белгілі бір деңгейде керек шығар егер сіз ресторан ашайын девотқан болатын болса
ал бірақ егер де сен болашағыңды мысалы адамдарға қызмет қоғаммен жұмыс тарапынан көретін болсаң соған бір әйтеуір қатысты жерлермен қарай беру керек мхм
қатысты жерлеріне қарай жинай беретін болса ақыры түбіне келген кезде жұмыстар да ұсынылады әртүрлі басқа да ұсынылады
мысалы ретінде кеше де бір ыыы жақында осы июньнің кезінде бізге басшымыз ағылшын тілін меңгеру керек деп талап қойды
ы айналдырған жарты жылдың ішінде уже мінекей қазір ағылшынша кітаптарды алып оқып жаңағы дессертацияға пайдаланып басқа қылыватырмыз
не үшін өйткені мен төрт жыл араб тілін оқығамын да мхм
осындай бір опыт сен әр жерге жинай бергенің қай қызметке барсаңда легко обучаемый боласың да былайша айтқанда сен бір
алып кету жұлып алып кетіп бір мақсаттарға қарай жетуін талқылау командамен жұмыс бүкіл жер айналып келген кезде бір ортақ стандарттың критериялары бар ғой
коммуникативность ол жаңағы тілдерді меңгеру ол жаңағыдай командамен жұмыс жасай алу қасиеттер ыыы сөйлей алу басқа жүйелі ойлай алу деген сынды ой
яғни осындай бір тұлғаның критерияларын дамыта беретін болсаң ақыр түбіне келген кезде бәрібір де сен і жерде қалмайды екенсің ғой
әбілқайыр аға ыыы сіз қазір кезінде квн нан бастадым кейін пікірсайысқа ауыстым
одан кейін ыыы жастар саясатымен айналыстым енді міне ең соңында дін жолына ыыы бет бұрдым деп айтып жатырсыз
бірақ қазіргі таңда адамдарда мысалы ыыы бір өздерінің үйреніп қалған жұмыс орындарынан бас тарту мысалы қазақстандық ыыы реалитида ол өте қиын да
немесе адамдардың өз комфортынан шығу өте қиын
мысалы сіз осылай бір күйден екінші күйге мысалы жастар саясатында қызмет атқарған адамнан мысалы мүлдем дін жолына түскен адам ретінде осы өзгерістерге қалай қадам бастыңыз
сіздің күнделікті күйіңізді ауыстыру керек екенін сіз қалай ұқтыңыз
және осы кезде сіздің айналаңыздағылардың реакциясы қандай болды мысалы ата анаңыздың ыыы туған туысқандардың деген секілді
мысалы мен өзім егер де мен инженерлік ііі оқу орнында оқып жүріп мысалы бакалавриатта да магистратурада да міне аяқ асты мысалы гуманитарлық мамандыққа журналистикаға ауысамын десем
бұл менің ата анам үшін немесе туысқандарым үшін бұл өте үлкен бір шок болады деп ойлаймын
бұл сіздің тарапта қалай болды

проблемалармен қатты ы жиі жиі ұшырасам шынымен де таныспын жақыннан таныспын
енді мен қазір бүйтіп бір оңай айтып жатқаныммен де әлбетте ол уақытысында енді тура сол моментте оңай болған жоқ
мхм қазір ғой
е алдында былайына көше салдым бара салдым болып көрінеді бірақ істің барысына келген кезде талай талай үлкен кісілермен ақылдастық
талай талай ыыы уайымдадық жаңа бізде истихара намаз деген намаз бар біреу шешім қабылдай алмай жатқанда сол истихара деген намаз оқисың
сол намаздар оқыдық
енді негізінде айналып келген кезде бізде бір шектеулермен қатар шектеулермен қатар мхм бізде мүмкіндіктер
шектеулермен қатар мүмкіндіктер де өте көп те
бізде не нәрсе бар бізде мен барлығын өзімнің қалауыммен істегім келеді деген нәрсе бар да
ал бір ата анамыз не айтатын болса да бір дұрыс болса да дұрыс емес болса да бір қарсы шығу жаңағы бұл нәрсе маған ұнамайды бұл жаңағыдай мамандығым бойынша емес мынау ұнамады басқа басқа деген нәрселер өте көп те
ал асылы адам бір нәрсе жақсы көру үшін не керек

шын енді қазір көбісі сондай бір кітаптар оқиды ғой мхм
поток теориясы деген не нәрсе сенің қолыңнан келетін нәрседен сәл үлкенірек талап қоя алсаң сол поток
сен сол нәрсені жасаған уақытта бақытты сезінесің ішкі бір қанағаттану болады да
ол мейлі бер мамандықтың ол мейлі бір элементарно бір үйдің ішін жинау болатын болсын басқа болатын болсын
сол үшін кей кезде мысалы ретінде әйелдердің өздері жаңағы үйдің ішін жинаған кезде рахаттанып қалады
рахаттанып қаламыз дейтіні сол да
сондықтан егерде сен ыыы бір мамандықты бірінші таңдаймын дейтін болсаң сен бір ең әуелі шешіп алу керек те мхм
бізге еркіндік жоқ емес бізде қазір ше мхм бізде қазір таңдау жоқ
даже сол бағанағы мен өзім мамандығым бойынша түспейді деген адамды бір жасты шақырып алып сен негізі қай мамандыққа түскің келер еді деп айтатын болсаңыз
жетпіс сексен проценті білмейді қай мамандық екенін
жетпіс сексен проценті білмейді
маған мен басқа мамандықты қалап едім сол мамандыққа қалай түссем болады деген сұрақтан көрі жиі келетін сұрақты айтайын ба
мхм мен қай мамандыққа деп сұрайды да яғни түсіндіңіз бе мхм бірінші қалыптаспаған да
сізде қазір қалыптасқан шығар енді мысал ретінде айталық сіз мысал ретінде мамандық алмастырамын деп тұрсаңыз сізде уже белгілі опыт бар
сіздің келесі мәселеңіз тек ата ананы көндіру ғана
ал бірақ ата ананы көндіру деген не нәрсе міне тура сол процестен өттім
менде де уже үйдегілер күтіп отыр үйленеді деп отыр
ыыы жаңағындай жақсы жұмыс қызмет дайын тұр
ыыы анау мынау басқа үй сатып алу керексің енді анау мынау басқа мен үшін шешіп қойған болатын асылы негізі мен үшін шешіп қойған болар
бірақ мен бірінші рет бардым жаңағыдай айттым осылай осылай мен дін жолына қарай ы беттегім келіп жатыр мен сол жақта бір ғылым ғылым жолымен айналысқым келеді
жай бір жаңағы молдалық имамдық емес мхм мен кәдімгідей сол саланың докторы магистранты болғым келеді деген сынды бір ғылым жолына түскім келеді деп айтқанмын сол кезде шыны керек күлді негізі
күлмеді емес үйдегілер де күлді
жанымдағылар да күлді
мхм қарындастарым да күлді

ал бірақ мен ішкі бір шешім болғаннан кейін іштей дайын болғаннан кейін сол нәрсеге өзім
уже үйдегілер де түсінді де
мен бір рет бардым күлді сен әлі де ойланып көр үйт бүйт басқа басқа басқа деді
мен кеттім да тағы да кісілермен ақылдастым исихара намазын оқыдым
ыыы ойланып ойланып ойланып ойланып жүрдім де тағы да айттым да мхм
бірнеше рет барған соң барып серьезно отырғызып тұрып мама папа негізі былай
мен осы нәрсені қалап тұрмын деп айтқаннан кейін серьезно айтқаннан кейін уже мен кәдімгі серьезный настройым бар екенін түсінгеннен кейін олар да маған сенді де
ал қай кезде ата ана сенбейді
қай кезде ты сам не определился
сен өзің шешіп алған жоқсың өзің үшін сен өзің де білмейсің
сен там рэпер боламын деп жүрсің иә болмаса басқа болам деп жүрсің
асылы өзіңе түсіне алмадың ба негізі сол кезде ата ана не істейді ата ана сол кезде айтады ей сен босқа жүріп қаласың ертең ештеңе керек емес болып қаласың
сондықтан бар да мына мамандыққа түс дейді мхм
егер де сен қазір қосымша басқа мамандық меңгерем дейтін болсаң ешқандай шектеу жоқ мүлдем ешқандай шектеу жоқ ше
мысал ретінде ы енді мен ананы айтып тұрған жоқпын жаңағындай мысалы оқуға мүмкіндігі жоқ адамдар айтып тұрғаным жоқ
ы сен алматыға оқуға түсіп алдың ба сен ешқандай оқу шектеу жоқ ше
өйткені сен ы қарапайым волонтерлік қызметпен ақ опыт жинап аласың
сен қарапайым курс оқып алып жаңағы мамандыққа алмастырып ала аласың да

осы мүмкіндіктерді пайдаланып сен ішкі шешім қабылдау ғой маңыздысы
маңыздысы ішкі шешім қабылдау
сен күні екі үш сағат қай жерге барып қай оқу орнына қай мамандықта отырғаның асылы маңызды емес
маңызды не нәрсе сен бір іштей бір шешім қабылдап өзінің қалай көретіндігің
журналистсың ба саған програмистқа түс деватыр ма програмистқа түсіп түсіп қоя сал ок
бар да сосын жаңағы біреулер уақыт отыру керек сабағына отырып бер
осы журналистке тікелей әсер ететін не нәрселер бар
ол мысалы ретінде жаңағындай пікірсайысқа қатысу ол басқа журналистермен араласу өзін кішігірім кішігірім жазып көру көркем әдебиеттер алып оқу
сен үйдегілер не істейді бір мамандыққа түс деп айтады бірақ сен қалған уақыттың барлығын соған арна деп ешкім сенен ата ана талап етпейді
ата ана талап ететін нәрсесі не ол сен ешқандай дипломсыз екі ортада далада қалып калмауыңда
америкада мысалы ретінде период старбакс деген түсінік бар екен
белгілі бір уақытта осындай ізденістерге келген уақытта адам жаңағындай старбаксқа барып жұмыс жасай бастайды өзін өзін іздегендігінен ше
мхм ал бірақ өзі жаңағы бар болғаны кофе дайындауды үйренеді там максимум адамдармен сөйлеседі
иә бәлкім корпоративный культураны үйренесің иә оның барлығы кішігірім плюстар да
ал бірақ алдағы уақытта сен тұлға болып қалыптасуыңа сен бір мамандықтың иегері болуыңа сен эксперт болуыңа мысалы ретінде ол бір тікелей әсері жоқ қой
қазіргі уақытта не нәрсе мысалы ретінде нұр мүбарак университеті менің өзім өзіміздің университетке кірмей ақ қояйын басқа бір университеттерді алайын мысалы ретінде
сіз алтынай мысалға ертең менде мысалға бір подкаст блок сұрақтар туындайтын болса менің басыма атып шығады да окей алтынай бар
любой уақытта алтынайға хабарласып алтынай мен осылай блог бастайын деп едім подкаст бастайын деп едім деп яғни сіз менің басыма бірден есіме түсесіз де
енді сізде қандай бір діни сұрақ болатын болса қандай да бір сізде мысалы ретінде бір ы осыған байланысты бір проблема туындайтын болса сұрақ туындайтын болса бір ал сіз любой уақыт маған звондай аласыз
яғни не нәрсе бренд пе мен бір нәрсемен танылғанмын сіз үшін мен үшін бір нәрсемен танылғансыз да
осы сияқты адамда идентификациясы болу керек те былайша айтқан кезде

сен бұған байланысты одан сұрасаң ол точно саған жауап береді деген сынды сен бір нәрсені тану сен өз орныңды табуың керексің де
а сен қалай табасың әр нәрсемен айналысып көру арқылы табасың
ол жаңағы белгілі бір мамандыққа түсірді екен деп одан ешқандай қажеті жоқ
сен қазір екі рет үш рет оқу орнын оқуға ешқандай кедергі жоқ мхм
екі рет үш рет оқу ы оқу деген қазір шыны керек проблема емес негізінде
бірінші мамандық меңгеру деген де проблема емес
кеңес үкіметінің өзін де менің әкемде үш дипломы болған
сондықтан бір ііі қалай айтсам екен ол мәселелер бір і қиындық туындататын бір шектейтін нәрселер емес
асылы сен іштей бір шешім қабылдап алу маңызды
шешімді қабылдау сосын барып содан нөмірі бірінші болуға бүкіл күшіңді сала бер
сен үшінші курсқа келген кезде кейінгі кезде түсінетін болсаң ата анаңа айтсаң сол кезде мінекей мен толыққанды шешім қабылдадым мінекей көрдім мінекей осындай барып жаңағы журналистермен барып араластым

ата ана қай кезде қарсы болады түсінбедім де мхм кім болатынымды ше
егер сен сол оқудан шығып кететін болсаң сен қазір просто далада қалып қала саласың и все мхм
мысалға бізде қазір көбінесе жаңағыдай билл гейтс оқуын оқымаған стив джобс басқа деген сынды нәрселер айтамын да енді ол единицалар да ол бір алданатын нәрсе емес негізінде ше аха
біз не істеуіміз керек бізде как минимум бір диплом болуы керек
как минимум бір диплом болу керек хоть қандай мамандық болса да
ол сенің черный ходың ол сенің аяғыңды тіреп алатын жерің
егер сен басқа маман мамандыққа баратын болсаң да сен тіпті басқа мамандық болса да а әйтеуір бірақ дипломың бар екендігі сен как не крути біздің қазақстан жағдайында қазір рөл ойнайды да мхм
мысалы ретінде бізде университетте мынандай бір жағдай орын алды
ыыы біздің бір досымыз төртінші курсты бірге бітіріватқан жігіт исламтанушы тоже самое
бірақ негізінде ол исламтанушы бойынша жұмыс жасайтын ниеті де ойда жоқ та бірге тұрып қалдық бірінші курста жақсы жігіт негізінен
бірақ оны ешқандай мүлдем бір ешқандай жаңағы өзін орын таппаған да имам болмаймын дейді де
не үшін жүргенін түсініватқан жоқпын әшейін уақыт өткізіп жүрмін дейді де аха
сосын мені айттым сенің қызығушылықтарың не біраз уақыт бірге өмір сүрдік жүрдік басқа қылдық
ол саясатқа қызығады да
саяси жүйеге әртүрлі таң қаласың кәдімгідей үлкен бір саяси мәселелер бойынша халықаралық деңгейдегі нелер де
кәдімгідей жаңағыдай ы сараптап пікірін айтып келіп маған тыңдатып бірінші пәленше былай деватыр ғой түгенше былай деватыр деп кәдімгідей анау саланың бір әжептеуір бір жаңағы маманы сияқты
сосын мен алдым давайте былай қылайық басшылық бар бір жағынан екінші жағынан исламтану бар қалай біріктіруге болады
а давай сен былай қыл деп халифат түсінігі жаңағы мемлекеттік жаңағы мемлекет пен діннің қарым қатынасы туралы жаз сен аха
ең керемет дипломдардың бірі болып шықты ғой біздің кезіміздегі ше ойлайсыз ба ммм

яғни тура сол адам егерде барып ертең саяси комментатор болатын болса исламтану тұрғысынан мысалы кейбір саяси мәселе зерттейтін болса өз орнын тапты да ол

былайша айтқан кезде мен ыыы бір исламтану мен жаңағы тұлға таныту тәрбие тұрғысынан екеуінің ортасынан өз орнымды таптым да
тура осылай ол маңызды емес сен қай мамандықты оқыватқандығың
тәрбиеге қатысты бір жерлерін жазатын едім ше бәрібір де түсіндіңіз бе
әлі адамның өзі бір ыңғайын тауып өз орнын табуы маңызды ол кейінгі бір дипломы мамандығы басқасы нәрселердің барлығы өзі келе береді
команда ма команда сен өзіңе сай адамдарды бәрібір де тауып аласың
айтқым келген нәрсе осы яғни яғни маңыздысы өз өзін тауып алу ал қалғанының барлығы ол уже маңызды емес мхм
келесі әбілқайыр аға сіз дін жолына түскен кездегі бастапқы кезіңдер туралы сұрағым келеді
өйткені біздің елімізде мысалы дінге қатысты көзқарас ондай бір позитивті емес те
ыыы мысалы шет жаққа байланысты қаншама мысалы нелер болды мәселелер болды қаншама дау дамайлар болды
мысалы сіз үш төрт жыл бұрын мысалы нұр мубаракқа түсіп бастаған кезде сіздің жақындарыңыздың сіздің айналаңыздағы адамдардың көзқарасы қандай болды
егер ііі қазақстандық жалпы халықтың көзқарасымен қарайтын болсақ сіздің жасыңыздағы жұрттың балалары ендігіде үйленіп жатыр
бір кәсібінде жетістікке жетіватыр сен і дін жолына түсесің бе деген секілді бір көзқарастар қалай болды
немесе егер де адамдар дінге бет бұрып бастаса сен вахаббист емессің бе немесе джихадқа кетіп қалма деген секілді сондай бір қалжыңдап болсын бір астарлы болсын
әйтеуір бір сондай бір ііі сөздермен і түртіп тиісіп отыратын адамдар бар
ыыы сондай ойлармен сондай сындармен сіз сол кезде бастапқы кезеңде қалай күрестіңіз
осы жағдайлар сіздің басыңыздан қалай өтті
енді ыыы бұл бұл жерде екі момент бар
біреуі мен намаз оқи бастаған моментім бар екіншісі нұр мүбаракқа түскен моментім бар екеуінің арасында айырмашылық бар
ең бірінші намаз оқып бастаған уақытта ешкімде ол кезде көзқарас сондай қатты болмайтын
намаз оқыған үшін ешкім ондай әңгіме айтпайтын
кейін барып бірнеше жыл ішінде екі мың төртінші жылдардан ыыы бір мәселенің бір әсерлері басқалары кейін барып ол бір исламдық терроризм басқа деген темалар ы бір түсініктері пайда бола бастаған асылы негізі оған дейін болмаған
айтқым келгені не нәрсе біріншісінде намаз оқи бастаған кезде ондай проблема болған жоқ
ондай проблема болған жоқ
иә намаз деген ол деген пенсияға шыққан кезде оқу керек қой сен жас емессің бе
аха сол басқа деген темалар болған иә ондай болған
бірақ енді олар да аса бір қатты бір навязчий выбор келіп барып жаңағындай бір сақалымнан тартып бетімнен ұратын ештеңе болған жоқ ол жерде
екіншісінде кішкене болды
ы кішкене болды енді түсініспеушілік болды
өйткен сен ойла адамға уже жұмысы дайын басқасы дайын анауысы дайын мынауысы дайын басқа не жаңа бір кезеңге өтеді и ол бар нәрседен кетіп қала салады

бірақ қанша айналдырсаң да ер адамға бәрі де жеңілдірек ше
ер балаға бәрібір де жеңілдірек те
ол хиджап киген қыз ол әлдеқайда қиын да
өйткені ол ы ер адам егер де біреу неғыватса иә қойшы дейді де и все ал қыз олай айта алмайды
қыз бәрібір де нәзік ол өз өзін қорғай алмай қалады
кей кезде ол жаңағыдай мінез көрсететін жерде мінез көрсете алмай қалуы мүмкін
сондықтан қыздарға қиын
ал отбасы тұрғысынан алатын болсақ бұл бір мәселе емес
менің бір досым бар үш жыл ыыы ваннасында тығылып намаз оқыған
то есть ол бір күн емес екі күн емес бір ай бойы ертең кояды ғой емес ол просто намаз оқыды намаз оқыған кезде анасы қарсы болды
жаңағыдай не болды ей сен жаңағы намаз оқып сен вахаббист болып басқа деген сынды нәрселердің барлығы да болды
шақырып алып мені ұрысқан кездер болды сен осы намаз балама бірақ ол не істеді ол жігіт
ол жігіт айттым да мен сен просто жақсы қарым қатынас құр мұсылман қандай болу керек сондай бол
и просто жайымен ғана намазыңды оқып жүре бер егер сен темекі шегетін болсаң молдадан рұқсат сұраған жоқсың ғой деймін де мысалы ретінде ше

ок жақсы ол не істеді

енді ванна есігін жауып алып ваннада намаз оқып алған осылай осылай жүрдік шамалы
бірақ мамасы үшін жаңағыдай жақсы ниетте болды үнемі
енді бірінші құндылық қой біздегі исламдағы ең бірінші айтылатын нәрсе аллаға селқос болудан кейінгі нәрсе ол ата анаға
и ол бара бара бара бар өз эффектісін білді берді де
и мамасы да в принципе мен байқаймын түсінеді что ол намаз оқитындығын да бірақ не қылмау үшін бүйтіп білетінін байқатпайды да
бірақ бара бара уже оның әсерін бере бастады мамасы астарларын көре бастады
ыыы бара бара ақырындап ақырындап қазір уже ақырындап құран оқиды мамасы да
ол жәймен жәймен келеді ол жерде бір ыыы ата ана бір саған бата беріп ал балам намаз оқысың құтты болсын деуі шарт емес
наоборот қазір бала ата анаға тәрбие беретін кезеңге қарай кетіп қалғанбыз да
сондай бір хадис бар үлкендер жастардан үйренеді деген нәрсе бар да
мысалы ретінде бұрын біз ата аталарымыз бабаларымызды алатын болсақ өзіміздің үйдегі атаны алатын болсақ та қанша жерден военный болса да не болса да қиын уақытта өмір сүрген болатын болса да
қысымды көрген болатын болса да өзі исследователь болған кісі мысалы ретінде атам сол енді жатар кезінде айтып отыратын
лә иләһә иллә алла мухаммадур расулулла иллә алла да пайда бар білмеген құлда не айла бар барар жерің қараңғы шамшырағыңды сайлап ал деп айтып жататын
сол нәрсе бізде бәрібір де қалып кеткені де түсінесіз бе
яғни ол ислам арқылы мен өзімше болып не ғой басқа деген нәрсе кейіннен барып пайда болған да
алдында бір кісімен бүйтіп осылай сөйлесіп отырсақ айтады да мен ондай бір дін жағына неге басқаға жоқпын мен ғылым адамымын дейді де мхм
ок ғылым туралы сөйлесейік
и бір он минуттай сөйлестік сосын барып ана кісі бір ғылымнан бастап кетті де и жоқ мен ғылым адамы емес екенмін мен творчество адамы екенмін дейді яғни

ал бірақ асылына келген кезде негізі жаңағы мұқағали мақатаев айтпақшы дін ғылымның әкесі деген сияқты
асылына келген кезде дін бәрі де артында ақиқат тұратын болса сен ол жас бол кәрі бол үлкен бол кіші бол әлсіз бол күшті бол бәрібір де ақиқат сенің артында тұрғаннан кейін барып ол келіп бәрібір де сол ақиқатты айналып кете алмайды түсінесіз бе мхм
сондықтан бір ы сен ақиқатқа қарай қадам басқан уақытта бәрібір де қадамың нық та сенің
ол жер абай айтқан сияқты көңілдің байлауы керек те көңілдің байлауы керек те
сен өзің бір жағына қарай шығып шешуің керексің де өзің үшін
мен болды дін жолымен жүремін
бұл жерде бір дін жолмен жүрген кезде шыны керек ыыы өміріңе алып келеді өзгерістер
андай өзгерістер емес андай бір болды сен ешқашан далаға шықпайсың мешітте отырасың болды жұмыс істеуге болмайды деген нәрсе емес мхм
қоғамның көркі дейді
сұлудың бетіндегі мысалы ретінде бір жаңағы мең болады ғой әдемі көрік беріп тұрған тура сол бір мең сияқты мысалы ретінде
ы сенде қоғамның көркі болуың керексің жақсы жақтардан табылуың керексің
бір адамдар көмектесіп жіберіп жатқан болатын болса бір адамдарға жаңағы ісіне атсалысып жатқан болатын болсаң
ата анамен ата анамен туған туыстармен қарым қатынастар жақсарып жатқан болатын болсаң
жақсылыққа шақырыватқан болатын болсаң сені неғып жек көрсін
сен просто адамдарға соны түсінуге уақыт беруің керексің
белгілі бірдеңені ұстануың керексің түсіндіруің керексің
сен бірден жаңағы бізде көбінесе не намаз оқып бастаған уақытта адамға қарасаң намаз оқып жүрген кейбір адамдарға қарайсың да анау бір не де анау бір агрессия да түрінде ше
ондайлар да бар да енді олар бір жастық қой енді балалық та мхм
мысалы ретінде пайғамбарымыз қандай болған пайғамбарымызды түрін көріп адамдар ислам қабылдаған да түсінесіз бе мхм
көріп адамдар ислам қабылдаған да

қоя салуға дайын тұратындай жаңағы қастарын қайырып алып жаңағыдай тақиясын киіп алып
мен мен айтамын да ол сен мейірім алып алу керексің ғой ортаға мейірім алып келу керексің
сен асылы негізі ислам дұрыс түсінген болатын болсаң пайғамбарымыздың бойындағы мінездерді дұрыс көрген болатын болсаң сахабалардың бойындағы жаңағы
солардың жаңағы бойындағы істерді дұрыс көрген болатын болсаң сіңіре алсаң солардың табиғаттын бойыңа сен бұндай болмайсың деймін де

жаңағы көркем дегенге бір кей кезде жаңағы бұл мәселенің екінші бұрышы да бар да
кейбіреулер жаңағыдай ыыы көркем мінезді боламын дейді де и бос мінезді болып кетеді де
яғни ер адамның қасиеттерінен мүлдем жұрдай болып кетеді де
ол да оңай ол да оңай
ер адам ер адам болып қалуы керек негізі
бірақ ыыы орта жол табу ғой бұл жерде басты мәселе
әбілқайыр аға сіз нұр мүбараққа қай жылы түстіңіз
ыыы нұр мүбаракқа екі мың он үшінші жылы түстім
бакалавриат бітті қазір ыыы не магистратура екінші курсты бітіргелі жатырмын
өзіңіз білесіз екі мың он алтыншы жылы елімізде ақтөбе және алматы қалаларыңда теракт болған болатын
осы терактан кейін еліміздегі ислам дініне қатысты негативті көзқарастар тіпті өршіп кетті
осы оқиға сіздің өміріңізге жалпы қалай әсер етті
айналаңыздағылардың туысқандардың достардың ата анаңыздың сізге қарым қатынасына қандай да бір ііі өзгеріс енгізді ме
қандай да бір ыыы әсері болды ма
енді ыыы былай ғой ыыы құранда аят бар адам өзін өзгерпейінші алла оның жанындағын жағдайын өзгерпейді дейді ғой айналасын ше
сен ыыы іштей рухани тұрғыдан барлығы дұрыс болатын болса негізінде ше сен жаныңдағы адамдар бәрі де соған сәйкес болады
ол жиырма жерден біреу біреуді жарып басқа кыла берсін
жиырма жерден біреулер қылмыскер бола берсін жиырма жерден басқалар жасай берсін бірақ егер де сен қасыңдағы адамдарға өзіңнің террорист емес екендігіңді дәлелдейтін болсаң ол болды
ол болды сонымен тема бітті уже ол басқа сырттағы болыватқан нәрсе саған әсер етпейді
ал егер де сен жаңыңдағы адамдарға өзінің дұрыс жағынан көрсете алмайтын болсаң ол
жаңағыдан ілік болатын адамдар саны яғни тисе бермейді үндемейтіндер басқа деген сынды
ол қалай айтсам екен
адамдарды екі түрлі қабылдаймыз да ол жаңағы діни тұрғысынан
біреулері бар ол сенің жаңа жақын достарың басқалардан саған отношениесі дұрыс адамдар да
сен айтсаң тыңдайтын адамдар да
сен оларға айтып иә басқа түсіндіруге тырысасың
исламның атын жамылып ыыы қылмысқа баратын адамдар олар басқа діндерде де болған
дворкин деген кісінің оқулығы бар ашсаңыз любой дінге қатысты секталардың несі бар описаниелері бар да
яғни айтқым келіватқан ой не исламға дейінгі басқа діндер да болған ғой
осы мәселені адам ы яғни дін арқылы

қылмыскерлер жүрек жұтқан адамдар
дінде ол керісінше дінге сен бейкүнә бір адамды өлтіру бүкіл адамзатты өлтірумен тең деген салмағы өте ауыр да мхм сондықтан да олар ашық сен түсіндіре аласың
екінші тип адамдар қандай
екінші тип адамдар ыыы ол бір жаңағы екі құлағы мен екі көзін жауып алған адамдар да
ол сені тыңдамайды не айтыватсаң да тыңдамайтын адамдар бар да
ондай адамдардың арасынан не істейсің сен просто игнорировать етесің болды
сен оларға бір уақытыңды құртып нервыңды құртып тырыспайсың
бұл бір тек қана бір исламға ғана қатысты нәрсе емес бұл исламға қатысты нәрсе емес
ол жалпы қандай да бір жаңа нәрсеге қатысты нәрсе

өзіме де жаңағыдай шәкірттеріме де бірігіп ііі жаңа зерттеулер жүргізіп жаңағыдай обучение мәселер ғой
тіл меңгеру тұрғысынан қандай жақсы бар басқа деген сынды жаңағыдай қандай бір жақсы гранттар бар
ы ұйқымен әртүрлі экспериментер азырақ ұйқтау жақсырақ демалу деген сынды
осылардың барлығын жасау уақытта адамдар негізінен күледі
нұр мүбарактың өзінде сен бір нәрсе жасаватқанның өзінде мысалы ретінде жаңа нәрсе болатын болса жаңағындай саған күлуі мүмкін де

мен нұр мубаракта жүрген уақытта мен күніне жиырма ақ сөз жаттайтынмын да
сол кезде иә болмаса мен ұйқыны жеті сегіз сағат ұйқтамай мен қанбай тұрмайтынмын да
сол кезде мені айыптап жаңағыдай ренжіп үстімдегі одеялды тартып алып ей тұрсайшы қазір оқымайсың ба деген кісілер де болды да
ал бірақ ақыл түбінде жеті сегіз сағат ұйқтап жүріп ұйқымды дұрыс қандырып жүріп
түнімен отырып сабақ оқымай уақытымен ұйқтап уақытында тұрып жүрген кезімнің өзінде мен оларды озып кеткенімді көргеннен кейін бе сол кісілер менен келіп сабақ ала бастады да
ол қоғамның алып келген өзгерістің барлығы солайынан өтеді
сондықтан бір і оған бола жаңағындай нервыңды құртып басқа тыңдайтын адамдар бар ма айтып жеткіз сұрап отыр ма айт
ал бірақ егер де жаңағыдай кісілер болатын болса онда оған уақыт
енді әбілқайыр аға болашаққа жоспарыңызбен бөліссеңіз
алдағы уақытта немен айналысуды жоспарлаудасыз жалпы
әрі қарай осы дін жолындағы зерттеулеріңізді жалғастырасыз ба әлде
ыыы келесі бір өмірлік сатыда өзіңізді іздеп тағы да бір бөлек басқа бағытқа қарай ауысасыз ба
ыыы негізі мен ғылымға қарай бағытталдым
осы бағытқа қарата негізі тұрақталғым келеді
бірнеше рет әртүрлі қызметтер басқаларға барсам да бәрібір де осы бір ғылым жолы бұл жерде именно мәселе дінде емес
жалпы мына тәрбие бағытындағы ғылым жолында мен ізденісімді асылы жалғастырғым келеді
сонымен қатар ыыы тобымдағы қасымдағы жігіттермен бір ы бастау жасап жатқанға қоғамға пайдалы болады деген ы студенттерге өз жұмысын ыыы жақсы атқаруға потенциалын жоғарылатуға пайдасы тиеді деген бір екі жобалар жасаватырмыз
ыыы бірақ ыыы әрине осы миссияның айналасында жүре беремін ғой менің миссияма жастарды интелектуалды тұрғыда дамыту қоғамға қалыптастыруға қөмектесу
діни жастар болсын діни емес жастар болсын студенттер ғой жалпы

ахмет байтұрсынов та мысал ретінде журналдар шығарды

сондықтан мәселе ол жерде бір қай мамандық те ы қай мамандықтың адамы деген атауды бір алып жүргенде емес белгілі бір миссияға қызмет қылғанда деп сенемін
сондықтан бұл ы жастар интелектуалды тұрғыда дамыту
ыыы олар тұлға ретінде қалыптастыруға байланысты бір жақсы үлкен жобаларды ыыы атқарып сол бағытта жұмыс жасап сол жерде өзімнің орнымды тауып бір ыыы із қалдырып кетсем деген бағытта жүріватырмыз
келесі сұрақ ыыы осы файнд ю би подкастының тұрақты сұрақтарының бірі
он сегіз жасыңыздағы өзіңізге қандай ы ақыл айтар едіңіз немесе не айтар едіңіз
бірақ мен ол жасты сәл ғана түсіргім келіп тұр
он алты жастағы өзіңізге не айтатын едіңіз
мәссаған керемет сұрақ екен
көбірек қателес деп айтатын шығармын
енді шынымен де көбірек қателесіп қателескен дұрыс ау өйткені кез келген ыыы үлкен оқиға үлкен қателіктерге ыыы үлкен қиындақтарға апарып тіреледі негізінде
қайғы қаншалықты үлкен болатын болса оқиға соншалықты үлкен дейді ғой жаңағы ыыы шекспир ромео джульеттада
сол сияқты ғой енді
айтатыным енді шыны керек бір артқа барып мына нәрсені өзгерткім келеді деп айтатындай нәрселер почти жоқ негізінде
барлығы әдемі тамаша бәрі
артқа қарап нәрселер жоқ
шынымен де бір айтатын едім әбілқайыр сен реально рэп жазасың ба рэп жаз ок
сен егер де ыыы намаз оқы қалаған нәрсеңді істе до конца кете бер просто сен бір ыыы не қылма ақиқат дұрыс жағында болуға тырыс деп ше енді мхм
авраам лилькольннің де сөзі бар ғой мен дұрыс нәрсені жүрекпен сеземін бұрыс нәрсені жүрекпен сеземін сол менің дінім деп айтады ғой
сол сияқты адамның жүрегінде бәрі де болады
сондықтан бір ы жақсылыққа талпын да әбілқайыр давай до конца ұра бер шығамыз иншалла
әбілқайыр аға сізге осындай бір тамаша тұшымды ерекше ойларға толы сұхбат бергеніңізге өте үлкен рахмет айтқым келеді
ең басында қазақ тілінде эпизодтар жазуды қолға алған кезде кімнен сұхбат алсам болады деп біраз ойланған болатынмын сол кезде бірнеше адамдардың қатарында сізге де жазған едім
себебі қызылорда қаласында пікірсайыс жиынында сізді көрген кезде бір пікірсайысшы және дін жолына ауысқан пікірсайысшы ретінде ғана көрдім
және сол қызықты болатын шығар деп ойлағанмын
бірақ енді дәл осындай тамаша осындай бір шытырман оқиғаны басыңыздан кешті деп мен мүлдем ойлаған жоқпын
мен үшін сондай бір үлкен сабақ аларлық ақыл түйерлік сұхбат болды
алла қаласа тыңдармандар үшін де сондай болады деген ойдамын
сізге өте көп көп рахмет
сізге алла разы болсын
ыыы сізді иншалла бұдан да биік белестерден көреміз деген ниеттеміз
ыыы сіздің зерттеулеріңізге сәттілік
ы әрқашан осылай оқып дамып ы алға қарай жылжи беріңіз
үлкен рахмет алла разы болсын
подкаст көңіліңнен шықта ма фейсбук инстаграмм спотифай ютуб және телеграмм әлеуметтік желілерінде латынша файнд ю би деп теріп бізді тауып ал
жаңа шығарылымдар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл